саламатсыздар ма құрметті тыңдармандар карлығаш деп аталатын подкаст
салем достар карлығаш эко подкастына қош келдіңіздер
менің есімім назым ал осы подкасты құраушылардың бірі әріптесім диана таңыс болыңыздар
салем достар салем тыңдаушылар біз ііі назым екеуіміз бір бірімізді әлеуметтік желілерден ііі осы баяғыдан бері ақ ііі біліп ііі таңысып жүргенбіз
офлайн кездесудің сәті осы жаздың соңына түсті
назым екеуміз ііі кездесіп таңысқаннан кейін назымның экологиялық ііі жағдайға деген көзқарасы ііі кәдімгідей біршама екен ііі
мені де оны да осы біз қандай ортада өмір сүріп жатырмыз болашақтағы ұрпақтарға адамзат болып қандай ііі планета калады сол міне бізді толғындырады екен
екеуміздің көзқарасымыз бір жерден шықты сондықтан да ііі назым журналист ретінде мен эколог ретінде қарапайым қазақтың қыздары ретінде
осындай жерді жасыл қалпында тырнақшаның ішінде қалдыруға біз өз үлесімізді ііі қоссақ деген мақсатпен осы подкасты құруды жөн көрдік
әлемді өзгерткін келсе өзіңнен бастау керек дейді ғой
ііі бізде оған қоса неге подкаст
өйткені подкаст ол тыңдауға ыңғайлы телефоннан қарап көзіңізді ауыртпайсыз көлікте болсын ы кез келген жерде құлағыңызға құлаққаппен тағып емін еркін тыңдауға болады
ы сонымен қатар мұндай экология тақырыбын қозғайтын подкасттар осындай ақпарат өте аз екен
әрине қазақ тілінде қазақ тілінде аз иә
сондықтан да біздің ы подкастымызға қош келдіңіз
ммм бұл болашақта не туралы айтамыз
ааа қандай жоспарларыңыз бар назым айтып өтсең
алдымен біз не себепті қарлығаш екенін айтып өтейік
ііі қарлығаш деген ол бізде қазақтың киелі құсы тазалықтың құсы
қарлығаш ұя салған шаңырақ берекелі ііі сондай бір ертегі де қазақтың барлық этно бір концепті осы қарлығашпен байланысты
ііі сонымен ііі қарлығаш деп бұл ы біздің бастауы тұр қыз келіншектер қыздар жасөспірім қыздар болғандықтан біз қарлығаш деп атауды жөн
таза болайық экологияны сақтайық біз і қыз баласы әр үйдің берекелі бір қызы шаңырақтың иесі әлем тербететін адам емеспіз бе біз
иә дұрыс айтасың сондықтан ы және де эколог маманы ретінде айта өткім келгені қазіргі уақытта қарлығаштар азайып бара жатыр
ааа солай ма ііі сондықтан да әрине і қарлығаштар көбейсін қарлығаш бар жерде ол ііі табиғат бар деген сөз
сондықтан да барлығымыз болып ііі осы қоршаған ортамызды таза ұстауға өзіміздің азғантай болса да үлесімізді і тигізейік
иә ал біздің подкасттың мақсатына тоқталайық иә
иә ммм біздің подкасттың мақсаты ол қарапайым өмірде эко лайфхактар
қалай біз ііі экологияны сақтау үшін өз тарапымыздан не істеуге болады
өйткені экология қазір әлемде экология мусор көп деп қоқыс көп деп айтып жатамыз ғой
бірақ оған әрекет ететіндей біз і көріністер жоқ яғни қарапайым өмірде біз не істей аламыз
экологияны қалай сақтауға болады деген біз і бірінші ақпараттар береміз сол туралы әңгіме қозғаймыз і
мысалы сіз ііі өзіңізді ана ретінде і отбасылық жағдайда не істейсіз үй шаруасында
мен өзім үш баланың анасымын мен әрине отбасымда бүкіл отбасы мүшелеріне
ылғи да ііі эколог маманы болғандықтан енді қоршаған ортаны қорғауға ііі табиғат ресурстарды үнемді пайдалануға үнемі үйретіп жүремін мхм
ііі өзімнің ііі осы ең бірінші ұстанатын і қағидам ол бала тәрбиесіне мысалы цирктер бар ғой иә
зообақтар зоопарктар дейміз ешқашан балаларымды апарған емеспін
себебі мен кішкентай кезімде бірінші рет циркке барған кезімде ана цирктағы аренада шауып жүрген жолбарыстарды і пілдерді қатты аяғанмын
неге олар өздерінің ііі құдай жаратқан жерінде і табиғи ортасында өмір сүрмейді
ал бір адамның қолындағы қамшының көмегімен түрлі мхм қызықты жаңағыдай фигуралар көрсетеді
неге доппен ойнап адамдарды
қызықтыруға ііі сол неге жануарды әкелді деген мхм балада болса ііі сондай ой маған келген
сондықтан да мен қазір ііі дельфинарийлар шақырып жатады мхм қызықтырып ііі неше түрлі жарнамаларын беріп
зообақтар көшпелі зообақтар келеді
сосын контактный зоопарк дейді ғой мхм қолмен ұстап көретін біреуіне де бармаймыз
егер сіз де өз тарапыңыздан ондай жерлерге бармасаңыз өз үлесіңізді қосар едіңіз
мысалы ііі сіз әрбір жаққа мысалы тайландқа тағы бір еее үндістанға ііі демалуға барасыздар ғой сол кезде тигрлар жолбарыстар ііі саябағы деген болады екен
тағы бір неше түрлі дельфинарийлар
ол жерді білесіздер ме адамдарды туристерді тістеп алмау үшін дельфиндердің бүкіл тістерін қағып алып тыстайды екен
ойбай сіздер мысалы ііі тіс дәрігеріне барғанда сіздің ауруыңызды басатын дәрі ем і егіп содан кейін ғана жұлады гой
а оларда кәдімгідей шыңғыртып тұрып жұлып алады екен тістеп алмас үшін ммм
жолбарыстарға ұйықтататын дәрі салады екен
сондықтан да туристер олармен құшақтасып суретке де түсіп жатады
міне сондай жерлерге барудан бас тартсаңыз аздаған болса да үлесіңізді қосасыз
иә өте аянышты жағдай екен біз білмейтін нәрсе көп екен
бізге ол қызық бізге ол ойын сияқты көрінеді
ааа сонымен қатар қазір ы кез келген жерде біз ііі полиэтилен пакеттерді көреміз ұшып жатқан
мен өз тарапымнан ііі мен дүкенге барғанда кез келген жерге барғанда і эко сөмке яғни матадан тігілген сөмке ұстаймын
сабаққа болсын мхм өйтіп ол бір жағынан сәнді өте қазір сәнге айналып жатыр
мысалы шетелдік кинолар қарағанда сондай сөмкемен жүреді өте сәнді жууға да ыңғайлы жуа салады кірі тез кетеді деген сияқты
жуасын да қайтадан иә дүкенге барасыз
иә өте ыңғайлы ііі сонымен қатар нан салатын бөлек ііі осындай матадан тігілген болады
дорбалар өте ыңғайлы ііі әйтпесе ммм бізде ол магнумнан мысалы тегін береді деп студенттер өзім студентпін ғой оған қоса мхм студенттер оны көп салып алады артығымен салып алады
азық түлікті әкелгеннен кейін оны қоқысқа тастайды
ол бәрібір де біздің экологиямызға қоқыстың көбеюіне
бізде қоқыс керісінше азаймай көбейіп жатыр өкінішке қарай иә дұрыс айтасын
кейбір елдер сол полиэтилен пакеттен бас тартып жатыр
мысалы грузияны білем мүлдем ііі қолданбайды екен ал біздің елде де ііі сондай жаңалықты естідің бе назым
иә екі мың жиырма бесінші жылы экология департаменті геология департаментінің қолдауымен екі мың жиырма бесінші жылы біз полиэтилен пакеттен бас тартамыз деген ііі бір заңнама қабылдай деген жатыр екен ііі
ол ммм полиэтилен пакеттер дүкенде ақылы сатады екен
бірақ ммм мен өзім орыс ауылында өскенмін ііі сол орыс ауылында әжелер мата сөмкемен келген еді дүкенге түсінбейтім кішкентай кезінде бұл неге келе жатыр мата сөмкемен деп
ал ол экологияны сақтаудын бір кішкентай ғана амалы екен иә
қазір оны біліп жатып күліп жатырмын ііі сонымен қазір бізде әлі күнге ауылда сүйек жинап сатамыз
өткіземіз сүйектер малдың терісін өткіземіз
ааа әйтпесе ол көрінген жерде қалса ол ііі тек ғана экологияға ғана емес қой ол экология деген ол біздің денсаулығымыз ғой
денсаулығымызға зиян келтіреді ол шірейді ол ііі жануарларға жәндіктерге әсер етіп біздің деніміздің ы қазір неше түрлі аурулар осы экология нашарлаудан пайда болып жатыр ғой а біз оны искелеп білмейміз
иә дұрыс айтасын экологияның нашарланғынынан дейді бірақ ііі экология негізі ол математика биология химия сияқты ол ғылым иә мхм
ал ііі қазіргі кезде осы соңғы жиырма отыз жылда экология деген ол ііі кәдімгі бір ііі нашар і деген сөздің аналогы сияқты болып кетті иә
мысалы ой ана жердің экологиясы шамалы мына жердікі жақсы деп
негізі ііі олай айту былай дұрыс ғылыми ііі түрде қарағанда дұрыс емес
қоршаған ортасы ііі ааа табиғатының жағдайы нашарлап бара жатыр деп айту керек
бірақ қазір енді ііі ғылымның техниканың дамыған заманында сол ііі экология деген сөзді біздер жаңағыдай бір жақсы мен жаманды ііі айырмалайтын сөз қылдырып қойдық иә
экологиясы нашар онда білеміз ал негізі экология ол тіршілік туралы ғылым
сіз енді маман ретінде айтып кеттіңіз сөз қосып жатқаным ғой
сонымен тұрмыста тағы біз өз үлесімізді қалай коса аламыз
тамшыдай болса да мхм қосу керек
тамшыдан теңіз құралады дейді иә
ыыы мысалы мен ыыы үйде әдейі і қоқыс салатын дүкендерде толып тұрады ғой қап мхм
қызылды жасылды көкті пакеттер қоқыс салатын мхм соларды ешқашан алмаймын не істейсіз
мысалы мен ааа үйде қағаз жинаймын
балаларым да үйренді мхм қағаз салатын әдейі бір ііі үлкен дорбамыз бар мхм
соны ііі айлап жинаймыз мысалы бір екі ай жинаймыз
жиналып толықтап жиналғаннан кейін мен оны қағаз ііі тапсыратын жерге ііі апарып өткіземін ооо
және де ііі жанұяның ііі бюджетіне де пайдалы жүз теңге болса да әйтеуір сізге ақша береді мхм
бұл жерде әрине біздің ііі мақсатымыз ақша алу емес бұл ііі қағазды қайтадан өңдеуге өткізу мхм
мысалы қағаз жасау үшін бір килограмм қағаз жасау үшін і қаншама ағаш кесілетін ия білесіз бе
олар нақты санын білмеймін бірақ әр бетті прақтавотқанда қағаз ағаштарды қаншалықты кесіліп отырғанын көресіз ғой
мен өзім ауылдық жерде енді орыс ауылында өстім дедім ғой
біздің ауылында орманды жерлер да орманның мхм ішінде сонда ағаштар кескенде ойлайтынмын неге ағаштар кеседі деп
одан кейін білдім одан қағаз жасайды екен
қазір оқып отқан кітаптарды қараймын қандай ағашты кесті деп қоясын иә кітаптарға қарап
ммм мен күнделікті өмірде суды көп іштін адаммын бірақ суды мен арнайы бөтелкеге құйып жүремін
мхм і дүкеннен сол сата алмай сол ы пластик бөтелкелердің азаюына бір сәл де болсын үлес болсын иә
ал егер енді қатты шөлдеп баратқанда амалсыздан аласың дүкеннен бірақ ол бөтелкені үйге апарып жинап қоямын
а оның ііі килограмы бір он бес теңге ме солай болады соны өткіземін мен де мхм
ііі сол жинап ол өзіме қызықты бөтелке жинап тапсыру деген сияқты
бізде алматы қаласында өзімнің қаламда ііі арнайы бөтелке тапсыратын жерлер бар
арнайы ііі қазір қоқыс жәшіктер пайда болыпты бөтелке жинау үшін ыыы бірақ олар енді көбейсе жақсы болар еді
бізде мен бір күні университеттен шықтым да кетіп бара жатсам қоқыс жанында былай бөтелкелер жатыр
ішінде емес ана балалар лақтыруға ерінген ғой ааа

көп студент кетіп барады сосын мен алдым да ашуланып бөтелке жинап жинап
жан жағыма қарап қоямын ешкім жоқ па деп
ой бізде сондай әрекеттер өте аз ғой
мхм ммм сонымен ааа бөтелке жинаймын демекші ііі тапсырам дейсің иә
мен де жақында білдім
ііі мысалы мерзімі өтіп кеткен жарамдылық мерзімі өтіп кеткен дәрі дәрмек үйіміздегі болады ғой иә иә
бұрын ііі жасыратын жоқ қоқысқа тастай салатынмын
мен өзім астана қаласында тұрамын ғой енді білесің ғой
ыыы тыңдармандарымызға да айта кетейік астана қаласында белгілі бір дәріханалар бар сол дәріханаларда урналар орналасқан
мхм яғни ол урнаға ааа келушілер тек жаңағы жарамдылық мерзімі өтіп кеткен дәрі дәрмектерді апарып сала алады
сондай да бар алматы қаласынан да іздестіріп көруге болады ы
көрген білген жерлеріңде айта жүрерсің
иә іздеп көру керек екен
айтпақшы біз ааа мектеп бітірер жылы мен мектеп бітіргеніме биыл үшінші курспын
мектеп бітірер жылы біз шар ұшырдық ол кезде білмегенсің ғой иә ол кезде білмедім
ол кезде бізде шар ұшырып армандарымызды ұшырып армандарымыз орындалсын деп солай сондай ниетпен ұшырып едік
қазір ол қаншалықты зиян екенін ол ііі теңізге көлге барып құлағаннан кейін балықтарға медуза сияқты көрінетін екенін
көрген білгеннен кейін енді қазір жүрген жерімде мектеп інілеріме шар ұшырмаңдар ия деп айтып жүремін мхм
ааа және де туған күндерге мысалы көбінесе шар береді ғой торт пен шар береді гүл мен шар береді жігіттер қыздарға барғанда шар әпереді
сондықтан жоқ шар әпермей ақ қойыңдар басқа нәрсе әперуге болады ғой деп дұрыс дұрыс иә
себебі ммм былтыр мен кіші қызым ііі балабақшаны бітіргенде ата аналардың барлығы бір бірден шар
ммм жоқ мхм бірден үзілді кесілді болмайды деп кәдімгідей соны тоқтатып қойған
ммм міне жүрген жерлеріңізде құрметті қыз келіншектер солай балабақша болсын төртінші класс бітіріп жатыр выпускнойлар жасайды иә жоқ оның орнына неге тал екпеске
бір бір талдан иә сосын сол талды ііі иә өз атыңнан қалады
мысалы ііі былтыр ііі мен шетелге саяхатта америкада көрдім сондайды бір і қоғамға деген пайдалы іс жасағын келсе сондай бір пайдасы тиетін мысалы біреулер саябаққа адамдар отырып тыңығатын м орындықтар орнатқан екен
міне мына мынадай семьяның атынан мхм осындай орындық ііі пожалуйста отырып демалыңыз деген сияқты
жазулары бар
мысалы біреулер ііі тал отырғызған мхм осының жемісін жесеңіздер жақсы міне менің атынан деген сияқты
бізде де сондай дәстүр болса і тіпті жақсы болар еді
менің ойымша мысалы бірінші классқа барып жатқан бүлдіршіңдер ііі ата аналарымен бір бірден ммм тал ексе сосын соны мектептің алдында иә бітіргенше или немесе бір класс болып бір тал ексе де ия сонын өзі де
бітіргенше соны ііі күтіп баптаса ол он жылда қандай керемет ағаш болады
өз атынан қалады ааа сонымен қатар мен енді жаспыз ғой көп жерге қыдырамыз тамақ жеуге барамыз енді
сол кезде ііі барынша трубочка бар ғой түтікшелерді алмаймын
ааа бас тартамын маған керегі жоқ деп айтамын
бәрі бір түрлі қарайды мынау неге деп
ммм айтамын ол экологияға зиян ол да мысалы суға түскенде ііі тасбақалардың теңіз тасбақаларының ііі балықтардың і тыныс алу жолдарына кіріп кетеді екен
ол оған қоса ол шірімейді ғой иә қалып қояды ол кейінен қаншама зиян әкеледі
ііі сонымен қатар ііі барынша жүрген жерімде кофе өте қатты жақсы көремін кофенің ыдысын өзіммен алып жүремін
анда ыдыстар мхм старбакста мысалы он пайыз жеңілдік бар егер өз ыдысымен барсаң иә
білмеппін ааа сонымен сондай жеңілдіктер
кофе демекші ііі анандай ұсақ пакеттегі шай ішесің бе
ааа жоқ мен ааа андай жапырақты шайлар ішемін көбінесе ммм
дұрыс екен себебі ұсақ пакеттегі шайді ішкен ііі денсаулыққа зиян
ммм себебі жаңағы пакетте ол ұсақ ұсақ пластиктер болады екен ммм
ааа және де ол ііі жаңағы пакетик мхм шірімейді
ааа оның шіруіне ұзақ уақыт кетеді екен
сондықтан да назым сен сияқты кәдімгідей шәйнекке қайнатып барып иә ішкен дұрыс
немесе енді шай ішуге шыдай алмай баратсаңыз енді білмеймін бір амалын табуға болады
осындай пакетиктерден бас тартсақ ол да бір ііі бір тамшы болар еді сондай табиғат қорғау ісіне деген біздің ааа тарапымыздан
ааа сонымен қатар біз қыздар косметика және жақсы көреміз ғой
косметика боянуды ия мен оған қарсы емеспін өзімнің табиғатымызға жақын нәрсе ғой
ааа мен көбіне косметика алатын болсам бір зат алатын болсам эко магазин эко плаза деген магазиндер дүкендер бар бізде қалада
сол жақта алам өте ммм табиғи шөптерден жасалған денсаулығымызға бет терімізге өте жақсы
а сонымен қатар ол жерлерде арнайы эко сөмкелер эко дорбалар сатылады ііі мысалы орындықтар бар
обработкадан өткен орындықтар мысалы пластикті тапсырған бөтелкелерден жасалған орындықтар ы кілтке тағатын брелоктар да бар ммм сатып алуға болады
сол кішкентай болса сатып алып біздің ііі өзімізге ерекше дизаинмен сәнді болып жүреміз оған қоса біз әдемі болып жүру керекпіз ғой
ал шуба киюге қалай
алматы жылы ііі шубаны онша көп кие бермейтін шығарсыздар
андай норка құңдыз шубылар қалай жасалатыны осы осыдан бір ііі екі үш жыл бұрын ііі видеоролик шығып еді ғой иә
норканы ііі жүні кәдімгідей құлпырып тұру үшін құңдызды кәдімгі терісін одан тірідей сыпырып алады екен
сонда ана жануарда шоктың арқасында жаңағыдай гармондар бөлініп ііі терінің түгі тікірейіп қалады екен
содан әдемі әдемі тондарды тігеді екен көрдіңіз бе
ал ііі ана байғұс жануар қандай халде болды
тірідей терісін сыпырып алған содан кейін сол роликтен кейін мен шынын айтайын шубыдан құтылдым
содан кейін ііі шуба алмауға өзіме өзім уәде бердім және де жүрген ііі жақындарыма туыстарыма құрбыларыма айтып жүрем шубы кимей ақ қояйықшы деп
негізінде мен көкшетаудың қызымын біздің жақта суық қатты алматы жылы ғой
анам бір күні хабарласады қызым менің бүкіл құрбыларым қыздарына тон әперіп жатыр
норка болмаса басқа бір тон алайық қоянның тоны бар деп
жоқ мама бұл қаншама жануардың көз жасы
мен жануардың көз жасына қалғым келмейді десем анам күледі
сен шығармайтынды шығарып аласың деп негізінен шынымен солай ғой
мен ііі қысқы куртка алғанда да жүні жоқ ііі сондай не капюшонында болады ғой иә
сонда да маған ііі жүнді көрсем көз алдыма жануар елесіп кетеді ме
түсінікті ал мысалы ана қазір енді әлемде нағыз сәннің ііі кошбасшысы болып тұрған француздар ғой енді сол ііі
францияның белгілі бір әйгілі дом сән үйі прада екі мың жиырмасыншы жылдан бастап бүкіл бүкіл сондай кәдімгі табиғи ііі теріден табиғи былғары жүннен жасалған ііі заттардан бас тартатын көрінеді
ондай шығармаймыз депті екі мың жиырмасыншы жақсы екен
м бізге де өзгерістер керек бізде көбіне біз айғай көп экология бұзылып жатыр арал теңіз тартылып жатыр каспийда балық өліп жатыр деп ал оның бәрі өз үйімізден басталады ғой
өзімізден басталады ия міне осындай біз жаңа өзіміздің тәжірибемізбен әркім осындай ііі әрекеттер істесе әрекеттер жасап жүрсе
тамшыдан теңіз құралады ия сондықтан алдағы уақытта біздің подкастымызда қонақтар болады арнайы әртүрлі тақырыптар қозғаймыз
ііі біздің күнделікті өмір қажет ііі өзіміздің қолымыздан келетін істер айтамыз
сондықтан бізбен бірге болыңыздар иә ол біздің тек ғана бірінші эпизод ііі қызық болды деп ойлаймын
сіздерге біздерге әрине өте қызықты біздің бірінші тәжірибеміз
сондықтан да ііі келесі эпизодтарда кездескенше аман сау болайық
сау болыңыздар